Na sira na vecchia piscatrici truvò na buttigghia cu un messaggiu dintra. La grapìu e liggìu lu messaggiu. C'era scrittu: «Si trovi stu messaggiu, veni a sarvari lu me cori». La vecchia taliò lu mari, e l’unna ci parrò cu vuci chi parìa umana. Allura s'abbicinò a la varca e partìu pi l'ignotu.